אַגְמַל וֹרְדָה שְׁפְּתְהָ כָּאנְת וֹרְדָה חַמְרָה פִּגְ'נִינַה חֲדַא דַּאר דִּיַאלִי פִּרְבִּיע, אֶלְוַרְדָה כָּאנְת נְקִיָּה וְכַּאתְבַּרְק פִּשְׁמַס וְרֵיחַה דִּיַאלְהָ כָּאנְת זְוִינָה בְּזַאף, דָּאק לַחْظָה חְלַתְנִי נְחַב אֶטְטְבִיעָה אַכְתַר וְנְקַדֶּר אֶלְגַ'מَال דִּיַאלְהָ.